﻿Wulthin hi ndaka kuʒa p’iyatina di binnan bu ma dahi kihin Sapakhi wasiuni jibbun Valthi gwamana hi ndaka kuʒa p'iyatinu hi ndaka kuza p’iyatinu ih ndaka kuza p’iyatinu ghi har wu ndaka ga iya cinakhi diyuni daga dani ʒuwa kat kuran ta ndaka tada umu njukwa ta p’iyan ghi har wu ndaka did diyuni a guuti khin garasinna ghankhin lthavi di ghamasi a ndaka gyishau ya ndaka din ghi wu ndakhi tada puc’uwi wuna wu ndake zhi gma kikkidai ghi har wu ndaka fatiyu si har ma wa lthabudusi basi a ndaka uma Wuyanu amma gwamana’a Wu zaa Wa uma cica Walayo ko bu ba Wuti khin wu wuti ba wuti khi Sinna wu ndaka dawa lthavasu wu ndaka dawa gma jinasu ghifi <noise> ma gma wa dava gma wu ndaka thabu dusu sabo khin miya Sabo da. Gwamani dinnan ghi tsikkau bu kowini Layi ghamasi bu kowini Layi yani nassi ko wini a layi ghau ghamasi daga cau Sai amitasi khin wulthasi wi bawu hiyi wai koga wi umi wita wuyanu bukwa mbanai wuza wa ithabadusi wa ithadabudiya to fati ithatha Sai ya khiya ma ya girtawu di wuya ca yuuwai to cu p p p’iya wu ci har khi gwamana’a ti Wulthin gwamanai ci p’iya ghingin babu ghi wu ndaka uma wa tafiya wi ta diyuna ghingin hina tsigga ƙwanya wa fatiya basi ndaka t’ayawu ghi girtakai can gwau a ndaka arawi ghi har ga ba diyuni bu dawa cinusi koga wa fatigusi ko wa lthabusi haa taga dava a ndaka zhu wali khimahiyai amma gwamana’a wuʒa wa dawa ni tiji’u wayu hin ndaka tsigga kwanyu – lhast.